یاد ہے آپ کو آپ <hesitation> مجھے آپ کے سپنے کے بارے میں بولے تھے کہ آپ یہ یہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ دن آ گیا اور آج آپ سب کچھ حاصل کر لیے آپ زندگی کا سب سے حسین جو سپنا تھا وہ آپ حاصل کر لی <hesitation> میں ہر پل آپ کو دیکھی تھی کہ آپ ہمیشہ کام کے سلسلے میں ہمیشہ <hesitation> بزی رہتے تھے ہمیشہ ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہتے تھے ہمیشہ سپنے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور تمہیں اتنا کچھ مشکلیں سپنا حاصل کرتے کرتے تمہیں اپنی زندگی میں کتنی مشکلیں دیکھیں ہم نا مالوم ہیں